Alors <hesitation> moi j'aime bien les sports qui vont un peu vite, et <hesitation> et j'aime bien faire des abdos aussi.